Kẽ mbẽẽ ẽrẽ ẽẽbu lõõ na dẽẽ memea dó nɔr kɔ mbẽẽ kue pya na gbò, m̃ kue na wa ne pya na muogɔ. Myãã mii, mdõõ nu éde, myaa kããn, yaa kera kera bẽẽ muu; m̃ kue nẽẽ kpa-yɔ, i kpa-yɔ sah ẽrẽ ẽẽbu kɔ mãã lea dum sah yii bu dɔɔna zua é lõõ biru dẽẽ é loo déé mbẽẽ meà I gbãã ẽrẽ ẽẽbu sah, alu á yere kara kɔ kẽ mda leè dum dõ sah yii bu dɔɔna zua lõ déé mda bẽẽ mea ãmã kẽ, meh dɛdɛɛn ii é í le lõ ké dɔrnee lõõ lo'o’ ii le, meh Bari ã su dum ne nyor-nyor déé dum sah ã kpããna dẽẽ sah i neh lõ ẽ dõõ kɔ i lɔ̃n dum sah ẽrẽ kpugi sah i dõõ lõ ã emà-nyor wo; meh dɛdɛ̃ɛn ka ãle ne ãle bẽẽ é lo dõõ kɔ i le dum. Sah ẽrẽ ẽẽbu lõõ dẽẽ i bẽẽ mea ãmã. Yibe gbãã kuuni mue kɔ ãle dõõ-wo. Kẽ mda bẽẽ ẽrẽ ẽẽbu dõõlõ lõõ na déé memea.